Karazan-kira ndraiky karà ataon'ery RNB, tsapiky, slô, kalsiky, hira gôspely àby io, avy eo jazy, abôkà eo koa misy hipôpy, zen̈y ziô no haiko.